Ese lai embukhanga saa kumi na moja nerusia ebodaboda yange ilwanyi eenga vulayi iva niiviyilakhu, nenjeka miuya nichilimo amafura ko khuvushilakhu ndakhamala endio nengalukha munzu, nerusiakho tsing’ombe tsiilwanyi nivambira amatsi mwibafu tsisinga, ninakhamala khwisinga nivamba khachai, nenywa nakhamala khunywa khachai, lano nerula saa kumi na mbili, nakhamala khurula saa kumi na mbili netsya khola ekasi yanje. Khulachinga vaandu subuhiyo khula msaine ekasiyo iva yakhema bata avananji vakhapunguwa vatecha. Nivakhamaya khupunguwa ndalekhalakho mustachi okhula saa saba, notsya lanji, nolia vyakhulia vya shilingi hamusini, niwakhamala nokalukha mustachi mbasu kuvetsa kulure, lano olindakho customer ularulilakho yeyiyesi. olekhala mustaji onyola vakastoma shinga mulala nakhwakho amusini nomba salasini omuyila khandi ochelela khandi olekhaala khadi alarurakho khandi owundi wa tsati, khandi oyila. Okhula msakumi saa kumi lano vatecha vachaka khandi khunyolekha, olarulamo olayiii olachinga avatech ekasi yanje niliekasi yanje efungaa saa tatu. Olanyolakho kata uchelewe utsi emukhuwa utsya indangalasia, utsya okalu, nomuyila ekasi yange itikala saa tatu nengalukha nango, neingakala ivaniitonyile mendevakho muwonjile muriena mungo mumo, vambila khuwonjile vulayi basi.